Tena mampiavaka lokin-drô Greky zen̈y irô zen̈y tena tia mampiasa menaka ny ôliva. Baka iô mihin̈a legiomo avô lôko, abaka iô amizay hena iny atôno. Avô zen̈y irô tena tia mihina salady koa tena tian-drô raha zen̈y.